Zah zao kao andeha à France akagny ai, <hesitation> raha ataoko agnaty valise-anahy zao ai: <hesitation> mitondra lamba maro be zah de lamba tegna tsara aminahy mihitsy ihoentiko akagny, ohatra hoe mitondra robe le lamlamody regny e, mitondra body leha tsaratsara regny, mitondra kiraro tsaratsara, de <hesitation> mitondra lamba leha mafampana koa saode mangatsiaka kaof tonga akagny.